<hesitation> إنك تصحى الفجر وتصلي الفجر في الجامع، بعدين تروح تجيب فطورك، وتقعد إيم من الله خير وتروق، بعدين <hesitation> تروح مثلا إذا كان يوم الجمعة وتروح تصلي صلاة الجمعة، وترجع تقعد مع أهلك شوي، بعدين إذا جا بالليل <hesitation> طلعت مع عيال عمك أو أخوياك بعدين تمشيت شوي.